Ɓanje ki nani, bono al miya bawu bawu ye kamo bawu kuke hali mono yadda mɨ ana ɗuke pani woi ɗuko sharap bammu ko la lushu boka tako, aka dole wuyo ma miya ma dankali aka wai ayim duko pani ɗuko mɨna me woi gwangnghu shakai shimi aka do al duwowo shi lah wonduwoi kai ma kai gɨre womongo kai dirmai amma ɗuko sharapme woi gwangnghu, mono na ɓoomai ki shawara na ɓoomai gɨn mu, ɗuko pani don ɗuko pani ma jung ma mu mongo bo wokai gɨn gɨnau mu shi kurmo wo bo kai gɨn wonduwoi kai mu, bo woi kai gɨn shiu wokai muu, to woi ampani ma ɗuko ki sharap kishimin bo kai jindai ka ɗuwoko mu ko kai balabala gɨn duwowo ba ɗire, ba pon ayim ba ɗire wonduwoi boku taku gaan kaima ka ɗire bo kai ya kishi min shi do gɨn bunnen, shi ɓalmai wane ah bokai gɨn an ta gorowou, to shimi boko ɗuko sharappu, ka lau woma koowo, womoi lab koowo ɗigɨm ai, aka ɗɨm baka ye mɨra gɨre buhu ɗumoi bɨla shang ka wupe baka wupɨma iyu aka ta bo kashe shoowi aka wu pɨmai, duko sharappi me, mono na aimai ki shawara na yimai gɨn apono lakɨrjen bomu ɗuwomu sharappu, mu lau woma koomu kɨdda mɨ koi koomu mu ɗuwomu mu ma koomu kɨdda gwang. Bo basha yiki bo woka wutau ma gomnatiu aka ta bo kashe shoowi ka wupe aka ta bo koi shoowi, shurwo la gwa aka wupɨmai woma wutau dai, boko ɗuwokou dai ko mu neneshi gɨn wutau aka ta yini ko dole wuyo kondo aka yimai. Am bo kai ɗukoi sharap me kara kumbo maimako ah wane sherowo ba donni ɗɨn ga wane kai gɨn wonduwoiru bɨla ɓoono monding shang an do bunmo wo, mum woi yaghau bɨla tange wen an tangɨmowo kɨdda mi an ɓalwo woko dong na tangeghe an ɓoango ayim kɨdda woi kai gɨn shiu dole aka tamma, ka ali kai don gɨn bunenn amma bokai lau womakoowo ha anajanyi me wun ɓalmai loow ka lab ayim kapin woma ayim woma ɗirma bɨla donni ka lab ayimi dang dong kapin woma ɗima bɨla donni bo woma ɗirmai amma woma dirma a donni bo wokai ɣin ayimu to ka ati bokai jinda woini bo kai jinda woiyi bo wo kai gɨn ayim ma ɗirmaiyu aka dɨrmai gɨn mi, an do yimai bo ka ali kumbo an do laki kuma bo kumbo a donni shi do gɨn bunnen. Ka al duwowo woi yaghau amma shi ɗiure wonduwoi gɨnm ayi. m mani mongo woi kai gɨn ayim ma dirmaiyu kamo shimi woi gwangnghu ai ka do bunnen gɨn koowo, kai kai ya bunenni kɨdda kindi ayim mɨ koowo shi kwa ah to ɓanje bo kai wutau ma yim, ayim la dip mongo kai ta koto koto ko wonduwoi aka ɗirmai bo goto ba waghe aka gɨr ayim aka goto, ɓanje ajh ko wula ma sherowo ba yileni kam bo kai gɨn ayim ma koowo kana goto ai bo woi ayimu kai jinda taa woi kai gɨn ayimu ka tayi wane ka lab ta boka tama ana ta goro wu kɨdda woi kai gɨn ayimu, bo kai gɨn aka bide kowau kai kara goto mongo. Wane aka to ah ana goto ana bino ah mono na lab taama woi na gɨn ayimu, shimi miya wun ɓalwo ka lab ayim kapin wom ayim bila donni, shimi ampani mani kenan amma muni aka sharap dɨm womu ampanii donna kai lab ayimi to ayimi bo woi waanau fa, aka ye dɨnga, aka al woiyi woi yenau kenan shimi har ka sharap wokai lab ayimu saina soinda woma ayimi donaa ka taa bo lab ayim, kai dɨm taama aka wai ayimu aka ɗɨm taama ka wai. Amma bo ayimi da, kara gɨrmai kai kara wutau mongo, hjankali mongo anmani, hankali mongo wani yilmau, to shimi na ɓalmai gɨn apono lakɨrjen ku lab woma wutau ma ayim wutau ma ayim dɨgɨm wutau ma ayim ɗɨgɨm aka yimai aka wai ayim mongo, aka aye du gongowo, kai ye wutau ma ayim ka aye gongo wo, bila shang bo kai jinda won aka dimai amma dɨm kumbo kumboi, me woi gwangnghu wutau ɗɨgɨm ɓanje ko bila shang kai su wane koɗi wonduwoi ana boongo wutau woko gɨn wanduwoi kalla, bo kai gɨn ayim mongo kai gɨmai kai lammai, ɓanje zaman dona woi woma bam yikiu, kai gɨm duwowo ma baan ɓoongo wonduwoi ko kyauta oni ɓalwo ka doko gɨn wonduwoi ki aru raap an ɓalmai bɨla ka donnu gɨn aru ɗomai, aru ɗumoi yi a ɓoongo kyauta, ammabo wokai gɨnshiu Ba gaghe aka kwi gɨn ma, aka kwi gɨn koowo kɨdda mindei wokai lawa woma koowou. Kɨdda shimi baka lau woma wutau ma yim, bo wokai ya wutau wutau ma ayimu bɨlka shang aka al woma ɗirma aka ɗɨrmai amma bo ayim monga la dip mongo mu mongo ba an bongo wonduwai kai ɓalmai a kai ɗirmai gɨn ayim mongo, to banje wonduwoi mɨ bam woi shi waamau, ko duwo wo shi lab ɓoowo wonduwoi bo woiyi jakka an ɓalmai na ɓoongo aru na ɓoongo arui kyeuta to amma bo woi gɨm ayimu an ɓalmai woi rabo mongou, ma, kai kai ya gɨn koowo aka ta bo wutau ma ayima bɨla kaye angimowou kai sharap woi shdo gɨn wonduwoiyu. Amma boko lau woma koowo mu bunmowou ma ai, amma bunen wom shi do gɨn bunen tong tong kai ta yini wane kaza aza shi do gɨn bunen mu wani bun ani bunmowo ko la kalla an bun mowo. Amma bo ka kakoko kai gɨn woma koowo, to wallahi mu wani bunmo wou ko kishikaɗi mɨ arwo aka yinge mɨ arwo aka yinge mɨ gaanwou, kai yinge moi biwo ka tai miya ɗɨgɨm. To aka al womongi shi ta gaan, aka al womongo shi ta gaan kɨɗekɨɗe ka ta ka gomna gaan kiɗekiɗe ammo kai Aka ta bo wole ko ayimu, ha ɓanje zaman mɨ wun ɓalmai ka lab ayimi kafin woma ɗirmai bɨla donni. Bo woi ayimi gongowo da woma ɗirmai ba donni ka gɨre ayimi ta ɗirmai. Ɓanje woma ɗirma ba doni kapin koi tako ka lab ayimi, kapinm ka matiko woiyi a teleni ko kuma boko tako bo lau teleni ko kuma boko tako bo lau wutawi bo woi ka wa wutawi fa woi dole por shimi kai porta porta kai ba boko tako bo lau wutawi ko bo lab ayimi woio dole ba ka por shimi aka wai ayimiu amma bo ayimi da fa, kara gɨrmai shimi ka lab ah wom wutau ma ayim bila dan da yiwo kamin woma ɗirima bɨla donni. Duko sharap miya ɓanje ambo ka ki mɨni ɗuko sharap woi wa mɨnau, ka yileko ka lau woma koowo, don zaman mɨ donmnai me kai gɨn duwowo ma bo shi gɨn wonduwoi waani ɓoongou. Ba alwe shi tukumai, me nakumboi me a donni tukuna woiyi me kai tukuno kɨdda kai kai ya kullum aka taa bo lau womongou kai kara kumbo shi shi donni ɣin bunne, a tai dimbɨri mongo ma ta wutauwi wutau mindei an yimai kai waka yimani, yu bo woi jinda koowoi yona ɗɨgɨmu dai wutau ma mu lomami an yimai kaima aka ɗɨm yimai amma zaman ka gɨre koowo anga kai lakɨrjen lakɨrjen lakɨrjen lakɨrjen lo lakɨrjen na bɨn lolakɨrjen mɨ shi gɨn ayim, shi ko dumbo shimi lakɨrjen amma nakumbo kuma woi shi lakɨrjenu ai, ka ɗuwoko na kumbo amma la lab woma koowo. Ko goto aka yimai, aka gotoi me dim biwo shak aka kang goto mɨ aka kindi kindiu ah ana gotoi woi na gɨn ah na kindi, kindi ma ayim ah akaye gotoi shimiu, ko aka taa yi apowo, ko bo lambe lambe bo wonduwoi mongo da, wane por mɨ mɨ jindai ka dape ka dape miya mongo bɨlau dowu bo wokai gɨn ayimu kai kaye bibi kɨdda mindei ka shenmai ɗwu do ɓalmai ka doko gɨn ayim ma wula, to woi ayimi dau, dole kuma aka do kayo, to mi dona gɨn kayoi to wokaci laɓa ayimi tun ɗeɗelu mum woi kai lawa ayimu tun ɗeɗelu mum woi kai lawa ayimu tun ɗeɗelu ɓanje kai labmai kai jindai woma duwa shi yiwa, an waama to, an waamau to duwowo dinga dinga shi ya shi lawa womani shi iwa da sannan shi taana bo lab wulai mongo wokai lab ayimi dong dongnghu kapin ka takobo lab wulaiyu, aka lab ayimi dong dong, bowu ɓalwo, bowu ɓalwo wane ye min lau ka do gɨn wonduwoi, kai gɨre wonduwoi mongo kai taa ɓoomai amma bowu ɓale wane ka do gɨn wonduwoi bo woi ki womu wun ɓoowai, woi yikiu kai eh wallahi a ɗuwoni na luwo dai mum an ɓala raap a ɗuwoni luwa an do gama laki. To luwo ba gani laki au gɨrmowo woi mum na gwangnghu, me mu aka ɗuko aka ɗuko mum na ɓala ɗmoi yu aka ye ɓala mongo kullum ɓala kongo raap to ai dwu gɨrmowo mun gwangnghu, mondin shjang ko kai ɓala ma awu gɨre ɓala mongou. Bowu dowu a ɓale ɗɨnga, ai me wane tang ko kayini ɓala an do ɓalmai yiyidi kamo wonduwoi womawu ma zaman me awu do rikici, to kai kaiya gɨn koowo har kar jaɓa koowo, bɨla shang dai wumu duwou an yimai bo duwuni woiyi woi gwong nghu kai ma kaye ba ani wai ayim ani ani diyewo dimbiwo an aye gongowo amma ɗuko sharap gɨn dibiwo ha ko kai sharap me ma dibiwo, ko kai sharap me ma shi do gɨn ambo pɨra ai amma bokai wutau me kai yol yiwo, amma sharap, woi gwang nghu dɨm mu ba yileni ɓila lau woma kooni, kai lab woma koowo ma ko molwa ko dawowo baani aimowo ma dimbini shakɨrak na aimowo a wane shigɨn bo gongoni yiki woi shi duko sharappu, ka ayeyi gwang, aka al wane wane <hesitation> boko ɓooniu na yungum, boko ɓooni woini wani yimmaiyu makara yunggum mani ɓanje bo ka ɓooni ɓanje, ɓanje boko ɓooni an ta bo dunghai, ba duwi an do ɗuko sharap shi duwoni ki woi shi gɨn, ki mun ki noki murana shi ɗii shi lab baka ɓooni kuma a yileni tantai womani, to kamo shimi wu ɓale shenwo kenan amma be shenwo dɨm bo kai gɨn shen gwang awu ɓalmai wane ah wane kam mum gwang ai boko alyi sharap me, to a tani aye wutau a legheni shi nowe yini tong kalla a tantai womani bo wutaun to gwang kenan. Bo miya wu ɓole shen mɨ gwang ai kai aka kang net mani amma miya bowu ɓale shen ma wane woi gwangnghu kai aka kang ɓala wun ɓelmowo la kai ka ɓela koowo kɨdda shen mongo aka do bɨnmaiyu shen mongo woi gwang nghu dɨm gaan shaka shimi kuma an ɗɨm niimmau a rigani a jaɗeni, to shakai shimi aka kwi gɨn ma? Aka kwi kara kai, kidda ka kai ya woi ma koowo kai jaba koow shaka shimi kuma an niimmau. To tun ɗeɗel a yileko ka ɗuwoko mum koow kɓ ɗuko wom gwang har mum an kuka shen mongo silence boko al mumshi gɨn shen mɨ gwang aka amai ka wane shi gɨn shen mɨ gwang na lamai na ɗuwono ki wane shenmani gwang. Amma mu bo woi shemani gwangnghu aka ɓal aka ɓalmai ka ɗuwo lo kamo sheni shimi ni? Aka aka ɗɨmmaiyu, aka ɓalmai wane shen mani woi gwangnghu, puroguru gashe kamo hali mani.